ʻe dābāji ʻe kitā hundi ʻakundi ʻajī. ʻjuntabana buwānu ʻuāun ʻe kitā hundi ʻabani ʻi gawo wānu. ʻbana ʻe kitā ʻnonyā ʻmirta ʻnoye ʻhirta ʻbenu ʻdokgirta ʻbenu ʻdabare jino ʻheirta ʻnyamun bu konyāme.